﻿Jaeramiñovi kua mbarandupe, amoguë oime opaete jokua gjuinoi, ipuere vaera oesa mbae <hesitation> jare jukurai ipuere vaera oaikuemuña <hesitation> amoape jokua nungareta jeiva jaeko, oimwramo mbae ikirei omombeu supe ani oimeramo mbae ikirei oeya supe, ani oimeramo mbae ápo jokua, omuñaguirekova oipota ome supe, jokua oimeko opaete jukuraiva <hesitation> mbaetiyae, mbaeti yakiye vaera sugui, erei oime ikavigue ñapiro vaera sugui